انا نفضل يزيدني المال على انو يزيدني الوقت. علاه؟ لانو <hesitation> المال تشري به الوقت، كي تعود عدك المال ياسر، تقضي صوالك بسرعة اكبر. <hesitation> واذا كان عندك الوقت ياسر، مليحة ولكن <hesitation> المال عندو <noise> عندو فوائد ياسر، سيرتو في وقتنا هذا، لأنو كلش بالدراهم. قد ما عدك دراهم قد ما تقضي صوالحك، قد ما ت-تسير أمورك مليح.